بعد عشر سنوات هكون متجوز أن شاء الله متجوز يعني وهيكون عندي اولاد الحاجة اللي نفسي اعملها اني اشتري عربية سبورت عربية تكون حلوة جدا زي فيراري مثلا او لامبرجيني بس دي اكتر حاجة بتمنى اعملها بعد عشر سنوات